wak payah bagi kou bukan sien dagen belajer ataupun dagen kerja, semua ien adalah wak anang wak nebak telou selalu, maksud sien wak-wak aneng wak diajer telou aneng wak nebak telou, wak ien ji bukannya kesukaran bukan sien susah, sebenar sien wak ien semua senang

Teknologi especially ajau itou pebak komputer, pebak henpon lebeh seneng telou bak kerja, lebeh seneng telou berkomunikasi gak japah-japah terutama dibuh telou bak petemu gak japah-japah cukup telou berkomunikasi ngan henpon yen un cukup angai

Teknologi ito bak menyenang kan telo supaya masa telo debai terbuang masa lebih agie bermakna supaya masa wak nidok yian tuneh lebih laju agie.

Iklim atau cuaca gak takan. Melo debai menentu lalu ji taun ke taun. Adalah dibai menentu lalu sama ji ajau dagen bulan sembilan ujan deras angai lalu ngak sulih ji lau sedangkan ajau masa aying ba menebas uma padai ujanlah tan cuaca gak gitou debai betul lalu.

Ngan rilex, ngan saber, kak laju angai, kak pelelok angai, kena en neh, diyak en neh. [A] sepaya inou-inou ji kerja telou, telou mesti bei kesabaran jegem keyakinan sepaya wak yen jak bak nyadi kelangkabut.

Pasal telefon ajau ito telefon idak angai scam call keman a debai tentu lo yian suka idak menipu a kei pigek duit secara senang da bei tau a bei susahkah senang lo yian tau bak scam un yian wak debai diak watir ko telefon yian.

Cuaca ajau ito lebeh lasuok angai a bebanding kuman sabei ajau ito neang lasuok lebeh lebeh agei iyen ngak dagen lau musim ajau bulan pat bulan lima lasuok angai.

A jelawaih guruk atau mentor a ngak mempengaruh hidup kou, yenlah guruk kou lahabei a mengajer. Walaupun siyen gareng, seterik tapi siyen diyak angai mengajer.

Telo bak pegui sikap anek telo gak sekul telo sepatut telo pejuwah kepercayaan gak cikgu gak a mengajar gak a jaga loyen gak sekul telo sebagai tina tama puon mesti bak jaga loyen kawak kak nuliek loyen jeleb pipah cikgu telo melalaih tina tama salak iyen mesti bak harep gak loyen a mengajar telo sama ji tina tama

langit warna biruk sebab siyen cerah, sebab siyen debei ujan jadi idak a suka bila langit warna cerah warna biruk itou ji supaya a senang tan gak telou bak inou-inou tan subet perancangan

Hobi, mun bak taou hobi baou itou, hobi baou susah tan akou bak memikir, tapi hobi dana taoulah akou. Hobi dana wak senuka koulah mengait. mengait, mengait bajou, mengait cadar tilem, mengait lapih mija. macem-macem un kena kenait tapi kait yen mestilah bei bunga jinih-jinih. Kaklah wak ndabei tetok ji-ji

Selalu mapun belateh, pebiyaih, eksasais, jogging supaya telou tetep sihat jegem jaga wakkan kawak. Kak keman penyok angai. Keman wak sentiasa wak kena menyihat badan ji.

akou suka gak sakai lai ataupun sakai mahaou sebab dabei galet tan gak kou, sebab ienlah akou rapat gak deloyien

Nama sukan atau senaman wak akou suka iyenlah pisak hoki pebiyah jawok jegem kawak pisak bol jegem pisak basketball iyen sukan minat kou.

musik wak paling senuka kou ienlah pisak gitar, walaupun kaau jelawaih-jelawaih bila pisak gitar rasa nou diyak tan un tan, bila au tension au tuneh bila pisak gitar ngan lagu diyak-diyak memang suka au gak lagu ien

Bei masa kadeng-kadeng telou a makau gak guwunlah ataupun dagen daat aneng ndabei laen telipon, susah bak kenaan. Lebeh-lebeh telou mun telou lepaih kuman dagen daat agei, ndabei agei laen yen. Sama kawak masuok dagen guwun. Mun lebeh angai kuman likou aneng ndabei laen, neng susah sebab susah yen telou bak a bak minou gak sedara mara bak pedengah inou bei gal bak inou pun susah. Yenlah tan telou bak memerlukan angai tan laen telipon. Mun kena bei laen a yen samalah dagen guwun bei jalak tawa nesuok loyen kena bak, kena bak telou komunikasi. A gejiyenlah.

Dukumen paling penting iyenlah paspot jegem identiti kad, IC , dua alak ito perlu bak nigek nou sentiasa mupuon aan-aan bila kaau mapun luwar negara, mesti bei wak ito.

Bak subet bisnes gak liko melo ito ajau kerajaan liko masem masem un pesanan loyen serta wak kena bak menolong telo supaya telo kena bak ino ngadan laei telo jadi sukses lah Leela and I'm not that far I'm at home lobeng bisnes bisnes masem masem lah kenerja telo asel telo kak bak menipu a un.

Masa aku muda sabei lok angai ba jadi business man yang berjaya supaya bak menyeneng diri sendiri jegam keluarga. Walaupun sebelum ito susah tapi bila telo berjaya lobang mana-mana ji wak sibat telo akan rasa puas nasang.

biasa gak kou atau gak family kou, debei takan wak suci bagi meloulah, Cuma wak giaan takan wak suci bagi melou ienlah gereja, gereja giaan melou mapun sebieng selalu, ien tan wak suci giaan melou

Sejarah wak najer gak sekul, sejarah wak najer gak sekul yenlah cara cikgu pejuwah pelajaran gak melou spesialy melou a gak Tellian, masuok angai tan dagen me minda melou. Nda kira cikgu Dick kah, cikgu Henry Nura kah, cikgu Upitkah, cikgu Masnikah. Aneng sejarah loyen mengajer aneng best lalu bagi melou. Loyen pandai mengajer cara loyen.

masa masyarakat menulung telou wak paling memerlukan a masa telou sedih, ahli keluarga telou meginai telou, ataupun masa a kawin masa ienlah telou perlu agai tan saudara mara bak tapak sama-sama bak bergutung ruyung bek menjayakan ji segala perancangan asel ien tuneh

Bahagian wak paling payah gak kerja yianlah wak ba memenuhi kehendak majikan nou yian bei susah. Masa belajar adep susah yian biasa sebab telo belajar benda-benda ba'au.

acara atau lau nerayak dagen liko melou wak napun keluarga kou, ienlah a hariraya adilfitri, gawai, a tahun baru cina jegum krismas

Wak nisak, wak nisak aneak melou wak dagen maseraket melou wak tradisional, pisak asin, pisak siban, pisak kakeang, pisak bakuong pegaleang bakuong, pisak salui kuman daan sibet wak isak tradisi wak tradisional wak nisak aneak melou gak likou. Debei pisak telipon.

Gak bank kou sentiasa check nou supaya duit sentiasa bei gak gian ka menjawab wak inou-inou ji wak telefon a scammer-scammer kaau perlu berhati-hati ka ji kaau pidok data peribadi kaau gak a terutama dagen handphone.

Bunga wak ngak den kou dagen migu itou bunga raya sebab wak yen nelitaih kou jelau-jelau masa turun kereja.

pasel tuun, rasa koulah pasel tuun la diyak, diyak agai telou bak belajer tuun sebab mun telou kena tukang tuun telou kena bak meyelamat telou debei kuman lenyed, liko telou itou idak agai Sungai nyadin sesetiap perjalanan telou adalah pebak jalan Sungai, diak agei telou belajer tuun lagi pun tuun kena bak madak badan telou sihat kawak bukan ien bak menyalamat un badan telou sentiasa sihat bila telou tuun

Artist lobeng malaysia ito wak senuka melo iyenlah siti norliza, siti norhasliza sebab siyen idak angai pidok contoh diyak gak.... jegum belagu jegum suarak siyen diyak yaw. Iyenlah melo suka siyen belagu.

ubat a sabei dagen budaya melou ienlah ubat nyaam benyoh bebak, bebak mubat pedih pait kerna diyak agai kawak ,gienlah ji ubat yen

Pehidmatan awam gak likou terutama gak kapuong wak paling-paling diyak mesra rayat. A diyak gak likou bukan bak bepihak gak jebah-jebah un. Sama rata, juwah bagi. Ha inou ji bak a bak sibet wak dikehendek a kapuong sibet teruh. Kak agei bak lalai-lalai. Wak jiyenlah jilah wak senabek a likou.

A pisak muzik atau a menulih lagu wak senuka kou, idak angai likou puteh, mada bei likou telou. Likou puteh tukeang angai subet lagu, lagipun deloyen ngak tayi ngak menulih sereta minou lagu yen. Nyadin yenlah kepandaian yen dalam a dalam arena muzik lagu yen. Bei lagu dari keman luwer yen harem nda kena tenaahlah lubeang itou. Kaklah bak menaah

Ajau ito anek umit idak angai pisak hanpon pisak gem pisak video gem itolah masaraket wak sibet ajau ito idak anek suka pisak video game da lah a sabei lain tan nda sama kedito.

Mun gak Sarawak itou Tun Jugahlah sebab siyen antara tokoh-tokoh sejarah, tokoh politik, tokoh a ketua daripada Sarawak yen subet merdeka Sarawak lubeang Malaysia itou. Yenlah melou suka gak Tun Jugah.

Pasel bak mekeng kedai atau bak mekeng bak pejaja kena menyuwak duwit, duwit senuwak mesti bak bayar baliek bukan duwit senuwak bak miyaw teruh bukan mun bak agei bak pejaja bak eno menyuwak duwit gak sama liko kena kena geji iyen.

JI wak senukakou pasel sakai lai atau mahou, bsakai rapetkou yenlah kena bak peserita, pesadei, petekunan. Gejiyenlah.

Sabei paguong adalah gian melo pegui serita ajau ito idak pegui gak tibi a jadi ajau bila mapun paguong telo selalunya ramai-ramai baruok diyak tan pengalaman.

Buwak pelem bila siyen pebunga [a] jadi idak ji jadi buwak pelem. Buwak pelem especially gak buta lebok aneng idaklah ji pebuwak bila en jadi bungaih. Suka tan telou pigek walaupuun siyen mesem

Mudei lau neh paling penting telo bahagia telo ka bei penyakit telo sentiasa aktif lubeng ji bidang segala wak kenatau telo yian jegam kawa supaya telo sentiasa sihat.

dabei pernah kerluarga melou peserita pasel Sejarah jegum asel usul melou sebab mungkin loyien pun mungkin dataau tan asel usul loyien

Masa ajau bak betukar cara duwit, wak inoukah ndabei nebak sebab ajau semua pebak duit. Likou gak gaan-gaan pun ndabei bak betukar bareng sama ji bak betukar telefon mapun betukar keritakkah inoukah semua pebak duwit min ajau. ndabei agei cara-cara sama ji tradisional petukar padaikah betukar inoukah.

Sai bak tenebawan kou mun aku pedih ataupun pasal penyakit mestilah bak mebawan gak doktor tebawan gak sakai-sakai telo nurse misi sama laei likou melanau a menjaga pesakit atau a piduk ubat mada bei doktor atau misi a tenebawan telo bak goole jegam internet yianlah wak selalu nenak telo.

ji wak bak sibet kou supaya badan tetap sihat ienlah bak, pabila telou migak suwab mestilah telou bak tuteng nyaam suwam

Tarian tradisional melanau wak iyenlah wak suka tan telo pegoi lageipuon ako suka pisak musik, kerumong bila sama-sama tan belatih menari jahak oreng-oreng anek-anek melanau kedito. Bak supaya kena bak pejuwah tarian iyen gak jawai a idak.

Likou Jepun mun kena, mun bei kesempatan lok angai bak pegui tan cara tradisional likou Jepun sebap likou Jepun idak angai berjaya ji. Harep jelau neh bei kesempatan bak raun mapun likou Jepun

Melou bei masa melou suka gak luwer lebok. Bei masa tapi dagen lebok aneng sentiasa, debei melou selalu gak luwer lebok sebap melou bila melou gak luwer lebok sama ja lau melou pinyieng rezeki, maksud siyen pinyeang bak kinan melou pinyieng duwit.

Rasa koulah mun kenaan jahak makau jawok serta rekreasi, mino wak ito malar un petukar japan ji akou bak serita jalak iyen tuneh soalan bao udei ji Kuba ji kah kaau menamah nilaimenambah kedit atau bak bayar telepon paa Ajau melo pebak bayar ujong bulan mada bei agei bayar sieng-sieng mun bayar ujong bulan seneng tan bak merancang ajau ito bei masem-masem pakej bei.

Mun rindu, selalu-lalulah telepon gak loyen terutama gak keluwerga wak jauk geji. Ajau itou video call pun seneng geji selalu-lalulah. Mun rindu tan rasa, telepon atau pebak video call. Ndabeilah sabeilah, ajau itou teknoloji semuwa boleh jadi.

Ji cita-cita kou gak anek kou iyenlah supaya anek kou bak bei pemandai dagen udipan loyen supaya loyen kena bak sekul bau.

Akou biyasa begatuong gak keadaan. Mun masa rihat, akou lebeh suka rihat dagen lebok, mun masa bei aktiviti luwer, akou suka gak luwer. Yen selalu begatuong gak keadaan gak gaan akou bei.

akou belajer Bahasa wak kena bebak kou telabau melalui bup, buku cerita, bup Serita wak senuwak telou gak leberary ataupun pesapur jahak a, pesapur jahak a kek lalu. Telabaui kinakah, telebau bidayuhkah telabau ibankah ien ji cara telou bak taau telabau a

Pernah tipoukou peserita pasel sejarah jegem asal usul deloyen. Siyen dengah asal usul melou itou likou Melanau kuman a likou bah bau inan likou, a likou ngadan likou murut, likou Lun Bawang yenlah asal usul melou. Tipou ayeng melou adalah asel yen. Debei jawuklah telou bak peserita.

Sabek wak senukakou dagen sekul yenlah, bahasa english ataupuun matematik. Sebap bahasa english seneng kou bak belajer jegem kawak masa matematik seneng akou bak mengira. Sebap yenlah akou suka gak sabjek iyen

Gak likou itou mun bulan Dua belaih musim sulohlah. Musim yenlah tan telou pegui ji jekan, idak ji pek inou bak kan, masa yenlah jekan masin inou ji wak ngak dipeh telou sepanjang taun.

selalunya dagen masyarakat melou a matek a amahou metaik adalah tina ataupun kadeng-kadeng mun debai a tina a mentua mahou sien matek sebab a tina jegum mentua mahou itou taau kou ji ji pengalaman deloyien paneak

fillem atau wak isak wak senuka kou ienlah a sokan a belubak jegum kawak pisak bol ien wak diyak senuka kou

Mun gak likou melou sukan wak diyak tan bak negui. Belubak salui belubak salui bider, belubak salui lukut, pisak bol, pisak asin, pisak waih wak senuka negui melou pisak nyawu

Bila telo pebak handphone telo menyieng scamer bei telepon di watir tan telo bak menyambut bak senambutkah bak senambutkah da menyieng buyak scam yian paling telo menyieng sebab scamer ito bijak angai yianlah telo mesti berhay hati.

Aku suka pebak wasek gap ji supaya den a telo wasek ji bajukah atau seluah.

dagen budaya melou biasa wak itou ji matek a bak matai selalunya keluarga sendirik sebab masyarakat melou adet a yen atau budaya a yen, agei agai menaban adet wak ji ien, matek keluarga sendirik, menulung keluarga sendirik dagen hal- hal itou ji

wak diharap kou mudei lau neh yenlah supaya liko telou tetap aman damai pegui aneak sou sikou telou maju dagen kehidupan loyien serta tina tama sentiasa bak negui aneak loyien sapai bila-bila

Ji awan gak takan kou diyem ajau yenlah kelabu un-un ji sama ji lau bak ujan un ji sebab siyen bilem lalu baa kelabu bak bilem lalu ji.

Pihak sekul, pihak sekolah jegum tina tama hendaklah sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain pasel kemajuwan anek-anek loyen lobeng pelajaran gak sekul sentiasa berhubong antara satu sama lain supaya anek loyen puon bak jadi diyak bak diyak belajer.

Gak gian melou selalu najer a pasel sejarah wak belaku yenlah kuji Malaysia kenaan kemerdekaan kuman penjajahan likou putih, likou Jepun jahak kominis

Musim Krismas lah paling diyak tan sebab masa iyen idak a saudara mara ahli keluarga bergumpul sama-sama pulek Mukah bak memer memeriahkan suasana masa Krismas. Iyenah paling diyak tan.

Acara atau lau nerayak dagen likou melou wak napun melou selalu yenlah lau rayak, lau rayak haji. Lau Krismas. Yen un ji selalu napun meloulah sebab budaya melou bei kira duwa alaklah selalunya sama ada lau rayak ataupun lau Krismas.

Bei ajau itou madou keritak Mitsubishi. Jadi idak-idak tan keritak, memang keritaklah paling suka telou madou. Siyen selamet agei keman, keman wak kek, keman mutusikalkah, pejalan kakikah a sebab keritak diyak agei, diyak agei tanlah.

Cuaca wak debei diyak dagen negara melou itou. Kadeng-kadeng lasuk lebeh lalu sapai 40 lebeh. Apabila ujan, bungaih laei melou tapak pangailah tan. Teloupun nda taao inou hal tan yen

Seneng mun bak memula bisnes gak likou telou itou bei seneng jumik sebap ayen perlu register, bila ngak register kaau kena subet bisnes. Gak gaan-gaan un gak Kuching itou seneng bak subet bisnes

wak itou susah tan telo bak menerang sebab telou ajau itou, idak gagau kerja, aneak gak sekul, jadi wak kena diharap teloulah ,telou berdoa un supaya deloyien diak gak sekul jegum majujaya, jegum telou menepad selalu kuman lebok supaya bak diak-diak un

Skil ba nelajar kou. Skil wak bak nelajar kou ajau adalah skil bak mengenal Tuhan wak iyen nelajer telo kuman bible iyenlah bak akou tao agei serta skil kutan cara telo bak sibiyeng cara telo bak mengubat (healing) sama laei liko putih bah healing bila distress taao telo bak majar doloyen.

artis dagen liko wak teniman kou ienlah cikgu Thomas james, kerna lagu siyen diak agai yau, sien belagu pun jegum penuh perasaan

Yian too keman start umek menyua jumek-jumek duit keman jumek-jumek yian tuneh bila kaau pandai kaau kena mengenyat duit yian jumek-jumek berjaya keman duit umek yian tuneh kena bak jadi nyat mun kaau pandai tan mengatur dagen duit nou yian tuneh.

Masa mudak lahabei, akou lok jadi tukeang repea keritak tetapi bila bawai nyat wak yen petukar min ji. Jadi ndabei semesti ji wak diimpi telou kuman mudak akan kenaan telou masa telou nyat.

Wak imun selalu den kou, mun gak likou melou wak paling-paling segak jegahak melou, balau, buwak diyan, buwak remutan, piseng, baleak wak selalu den melou gak jawai selau.

Supaya badan bak sehat selalu wak sibet kou ajau ito lah joging menjaga wakkan-wakkan wak dabei bak subet gula atau daat bertambah dagen badan jegum menjaga tudoi supaya telo selalu sehat.

Sevis loya gak negara lo ito dabei susah angai pinyeang mun kaau bei sakai kuman sakai-sakai iyen tuneh ino ji loya diyak kah da diyak. Men iyen kaau kena mebawen loyen mapun loyen ino ji masalah nou jegem ino ji masalah iyen tuneh kena bak setel sama-sama dengah nou gak loya nou.

Pikir kou langit werena biruk muu,, kalik siyen buyak nyaem kalik sebab siyen buyak pantulan kuman dibak jadi langit pun jadi biruk kawak

Akou, cara piseak, mun akou lok cara piseak cara piseak wak paling, inou seinou.. paling seneng bak sibet, ndabei idak gian kakan bak nusuok. Wakkan simpel, wak senang rasa kou, wak niseak kou, teloh gurieng, nasiek gurieng, wak kek negurieng, ha inou jalak yen, sayuor retek negurieng teloh jegahak sayuor ha kaseang lendir negurieng, wak yen diyak nyam. Wak yenlah wak simpel wak senuka kou keman.

kemajuan teknologi wak dipikir kou bak pigek kualiti tudip kou diyak ienlah supaya Kerajaan idak menyedia takan-takan riadah wak debei tercemar dan telou kena bak mapun kawasan ji ien bak meyihatkan badan selalu

Ji benateang wak nimen wak bisaya dagen masaraket melou itou yenlah asou, yen ji kawak sieng, Duwa jenis benateang yen selalu bei nimen

Akou mana-mana alat muzik nda berapa taao akou pisak, akou pernah belajer pisak gita tetapi nda bei kena kawak tan akou menangkep ketan pisak gita yen. Yen akou bak menyubak udei

Awan gak takan kou diyem itou bilem angai ji. Ji bila- bila masa un ji bak ujan serta bak bungaih ji jumit, sebap bei pangai tan kuman bah laan yen mapun gidei.

Antara cabaran wak tenemu gak usahawan bila mula bisnes yen tuneh yenlah dari segi modal. Modal ndabei sukup tan, susah angai tan bak-bak pinyeang modal supaya bisnes nou bak be me memula yen tuneh. Geji kawak kontek, a kontek perelu kawak. Pinyeang kontek yen bukan seneng kawak.

Wak paling payah dagen kereja masa telou belajer yenlah mun pekakaih atau equipment laei likou putih ndabei sukup bak telou semua belajer wak yen.

benateng wak biasa mudei itou den kou ienlah asou sebab asou itou gak gaan-gaan gerenti kaau petemu, agei pun akou pun pimen asou kawak, ienlah akou biasa peden asou

kalai selalu akou pebak handpon, mun bak pebak handpon aku jarannng-jarang kecuali bak pisak game beilah mun bak membaca whatsapkah, bak inou ngadan laie telou bak pidok mesejkah, bah meyahut teleponkah, malaaih agai tan akou inou bak subet pekara ien, diak akou baca kuman handpon atau pegui serita-serita, serita korea diak agei lubeang handpon ien daripada akou berserita, malaih agai tan akou berserita ajau

Cara kou bak belajer bahasa - bahasa wak kena telabau yenlah, akou pecampur jahak sakai-sakai kou kuman bangsa kek. Akou menaah doyen kiyau telabau serta akou cubak tuhut, inou yau telabau loyen

Wak kerja kou ketaee-ketaee yen dagen udip kou, tubeng balau, menebaih uma jahak a menebaih ladeang ajau kerja perintah. Yen un.

Artist wak teniman kou dagen liko melo a biasanya Dayang Norfeaza sebab dayang nurfeaza ito antara artist kuman liko Serawpk wak terdengah gak semanajung ajau ito.

Pebak cara bank online ito memudahkan urusan telo urusan pebank telo jelau-jelau bak bayar ino-inokah ji transferkah senang agei lian ito nda iboh mapun bank pebak online transer paling seneng jujok puon jujok laju puon laju.

Bahagiyan paling payah dagen kereja rasa kou adalah bak inou ngadan laei telou a bak, bak, bak menijun a bukan yen menijun telou bak jadi ketuwa a. Mun ji akou itoulah a susah angai bak melalaih gak a yen. Susah angai, nda kena tan akou bak a gareng bak madak deloyen subet kereja legah. Yen adalah satu kelemahan kou ajau

seni wak senuka kou ienlah musik dan tarian sebab musik tarian itou bila digabuongkan mun cun tan gaya tarian loyien ngan musik ien memang musik ien akan jadi satu yang satu yang besar satu yang indah ienlah senuka kou

Dagen maseraket melou ajau itou biasa mengamelkan bayar cara cash, cara bak kad kredit, ajau itou makin moden jumik, pebak Sarawak Pay atau Boost. Wak yenlah di namel ajau itou gak mana-mana gian a bisnes.

tan gaya melou bak subet temujanji gak doctor gak liko melou ienlah, melou mesti bak mapun kaunter, mecek a tekanan daa jegum kencing manis baih yen telou bebak bayar seringgit, baih ien baruk telou kena bak jumpa doctor.

Cara kou bak menjaga kesihatan kou akou delok memikirkan wak ino wak si sibet kou wak salak jegem akou delok memikirkan wak ino ji debei diyak den kou supaya akou supaya pikiran debei bak mengasau bak mengarasau laei a supaya akou bak taneng dagen hidup kou jadi akou da bak melalaih akou bak relek jadi kasihatan kou diyak.

teknologi kena neguna diak dagen bidang Pendidikan ienlah teknologi komputer sebab komputer telou kena megajer aneak skul diak agai bak megerti

A paling cun bila telou taao pasel penyakit itoulah doktor. Telou mebawen doktor wak inou ji penyakit itou jegem ketantan bak mubat penyakit yen so a paling diyak bak tebawen telou yenlah doktor.

Serita wak paling ditaao kou wak senuka dagen budaya melo iyenlah serita pasel adet perkawinan, petuneang serita pasel adet kuji a matai sabei diuruskan wak paling suka kou wak inyin ditaao kou selanjutnya. Pasel adet iyen.

Bila kau bak menamah nilai kredit lubeng telepon kaau kaau pebak online transfer lah kuman bank nou masok lubeng akawon akawon bak telepon nou bila kaau bak bayar ino-ino seneng kaau bak bayar pebak telepon nou.